بالنسبة ليا أحسن حاجة نبدا بها يومي <hesitation> هي جهوة بالحليب <hesitation> مع شوية موسيقى خفيفة ونجضي شوية وجت مع نفسي جبل ما نبدأ في الخدمة والجراية.